हमरा गौठरलै सहरतिरलै भौत प्रकारका तरकारी पाइनान् तन मध्ये खास तरकारी ये प्रकारका छन्ः आलु भयो, आलुत जैमाइलै मिल्या तरकारी भयो, गाजर, टमाटर, प्याज, लसुन, पालुङो, फुलगोवी, बन्दागोवी, मटर, काउली, बैगन, सीमी, लोका, भट्ट, घिरौला भुन्या तोरिया भुण्णान हमरा वा तिर, करेला, हरेयो साग, तै पाछा सिमि ।